Oh mullõ miildüseq kõik sääntseq kododsõq söögiq. Hapukapstas noq suur lemmik. Verivorst, verikäkk, mõlõmbaq umbõlõ hääq. Harilik keedukardohk, seenekastõq, kõik nuuq ommaq hääq. Ja kõik köögiviläq, piit ja põrknas ja nuuq ommaq kõik väega hääq.